أنا من وجهة نظري في تحديد ما إذا كان أحد الأعمال الفنية جيد ام لا؟ من <hesitation> الإتقان الخاصة بالشروط يعني إنه يكون عمل الفن <hesitation> الفن هذا بناءًا على الشروط المنصوصة للعمل الخاص فيه. طبعاً مع الجانب الإبداعي والجانب الخاص بالإبتكار. بيكون له تقييم وبيكون له دور كبير ايضاً في خصوص الموضوع ذا